د ږیرې کریم له ډېر مهمو حفظ‌الصحه توکو څخه دی، چې د ږیرې یا مخ ویښتانو د خریی پر مهال کارېږي. دا کریم د خریی بهیر آرام، نرم، او خوندي کوي.